C <hesitation> ajan chí nalen takanchi nanajanchi nuyenchí, xhinki taka nikta'a, kii kanguanchí telaten naja yuxhi te'enaja yuyená lakentiviixo veená.